انه اكون موسيقار عظيم افضل بالنسبة لي، <hesitation> لانه انا احب- شخص يحب الموسيقى واحب استمتع فيها وبكل انواعها، واحب اتعلم الات العزف المختلفة <hesitation> زي القيتار او البيانو او <hesitation> الكلارينات، <hesitation> كمان كلهم احبهم، وعندي شغف بدا الموضوع انه ابى اطور نفسي فيه واتعلم زيادة.